Kpããn nu-ãma, ibẽẽ su dããn maa maa nu. Nu bima nu ama, iyee su bima nu. Akpodem bima nu, abee uwi-fé ã, i su bima nu, isu bii-an mããn na ghe. Isu bii-an mããn lo kɔr a-llõg bi-eh leeloo. Sor õ-su bii-an mããn, a lee ẽẽ sor õ-biira ako-loo mããn. Sor õ-bii-an mããn sah su ju-a bee, su ju-a bee, su ju-a loo ã, a lõg bi-eh ã leelo nyor bẽẽ kɔr a uwi. Ã lõg bi-eh leeloo nẽẽ, a eeera-a Sor isu na ghe biima nu, ã lõg bi-eh lee dẽẽn nu nyorne bee kɔr ã uwi. Ã lõg na ghe bi-eh sah lee dẽẽn nu nyorne bee kɔr loo yaa beh-loo sah bi-eh ẽ yirabu, sah ò-su yere. Bu mããn, sah bii sah o-su é nu biima nu sah é su biima, bieh naale é ãã bu lo beh-loo, é lo beh-loo naale ẽ ẽẽ na ghe dẽẽn. Nyorne bee-wõ, sor i-su nu biima nu su biima nu, a lóg bi-eh lee dẽẽn nu i-bii sah doo kɔr akpedẽẽn.